Pues jue dun myaj kopkëp jawinajtë pë të je'e tunxaj yabëkyë pë oy kyudujtë jadun je'e dun jawi'in këx kuendë tunëp.